إذا رجعت ألف عام إلى الوراء، أول شيء راح أتعلم طريقة حياة الناس في تلك الفترة وأتأقلم مع عاداتهم. بحاول أساعدهم في تحسين بعض جوانب الحياة مثل الزراعة أو الطب باستخدام معرفتي الحديثة، لكن بحذر عشان ما أغير مجرى التاريخ. وأتأكد أنني ما أتدخل في أحداث كبيرة.